ʻⴽⵓⴷ ʻⴰⴽⵀⴰ ʻⴰⴱāⵡⴰⴷ ʻⴰⴽⵀⵜⵓⵎ ʻⴰⴱⵅⴰⴷ ʻⴰⴱⴰⵜ ʻⵉⵔ ʻⵉⵍ ʻⵏⴰⵡⴼ ʻⵉⴱⴰⴽⵀⵜⵓ ʻⵣⴰⵇⵏⴰⴼ ʻⴰ'ⵉⴽⴱⴰⵏ ʻⵉⵍⵉ ʻⴰⵎⵉⴷⵉⵀ ʻⵉⵏʻⵉⵏ ʻⵉⴱⴰⴽ. ʻⵉⴷⴰⴽ ʻⴰⵙⴰⵏⴳ ʻⴰⵍ ʻⴰⴽⵎⴰⴷ ʻⵉⴷⵉ ʻⵉⵍⵉ ʻⴰⴷⵣⴻ ʻⵏⴰⵔⵙ ʾⵓⴽⵜⵓⵙ. ʻⴰⵙⴰⵏ ʻⴰ'ⵔʻⵉⴰ ʻⵀⵉ ʻⵉⴱⴰⴽ ʻⴰⴷⵎⴰⴷⴰ ʻⴰⴽⵀⵜⵓⵎ ʻⴰⵍ ʻⴰⴽⵎⴻⵏⵜⵉⵏ ʻⵉⵍⵉ ʻⴰⴽⵏⴰⵡ ʻⴰ'ⵉⵍ ʻⵎⴰⵡ ⴱⵉⵍⴰⵏ ʻⴰ'ⵍ ʻⴰⵡⵉⵍ ʻⵉⴷⴰⴽ ʾⴰⵙⴰⴷ ʻⴰⵍ ʻⴰⴽⵎⴰⴷ ʻⴰⴽⵀⵜⵓⵎ ʻⴰ'ⵉⴽⵏⴰⵎ ʻⵍʻⵉⵣⵅⴰⵍⴰⵏ ʻⵉⵜ ʻⵙʻⴰⴽⵀⵍ ʻⴰⵍ ʻⵡⴰⴽⴰⴷ ʻⵜⵓⵎⴱⵓ,. ڈⴰⵔⴰⵍⴰ ڈⴰⵙⵅ ڈⵜⴰⴱڈیⴰ ڈⴰⵡڑⵍ ڈⵇ. ڈⴰⴷڈⵔی ڈⵎⵃⵍⴰⵏ.